Nako kangano ngoji manege toma baju bolo aji aji penampilan manege kangano manege isesederhana dika ena nako ma bahasa kren manege casual a idoaso kangano toma pake sokomanege karna menurut ngoji isimpel de itaiti manege woma repot repot kauwa de manege karna ena isimpel lo duru simpel sokomanege lo iofi a manege ma pakeang sederhana manege a somomanege dika.